Anoi mokoi misia. tenondegua guinoi mokoipa chau arasa, mbite pegua guinoi mokoipa siu arasa jaema taikuegua guinoi mokoipa mboapi arasa jae jokua semembireta